शुन्या वठे हजारका अन्तरले सुरु हुन्या नेपाली अंकः शुन्या, एक हजार, दुई हजार, तीन हजार, चार हजार, पाचँ हजार, छै हजार, सात हजार, आठ हजार, नौ हजार, दश हजार, एघार हजार, बाह्र हजार, तेर हजार, चौध हजार, पन्नर हजार, सोह्र हजार, सत्तर हजार, अठार हजार, उन्नाइस हजार, वीस हजार, एक्काइस हजार, बाइस हजार, तेइस हजार, चौविस हजार, पच्चिस हजार, छव्वीस हजार, सत्ताइस हजार, अठ्ठाइस हजार, उनन्तीस हजार, तीस हजार, एकतिस हजार, बत्तिस हजार, तेत्तिस हजार, चौतिस हजार, पैतिस हजार, छत्तिस हजार, सैतिस हजार, अठतिस हजार, उनन्चालिस हजार, चालिस हजार, एकचालिस हजार, बयालिस हजार, त्रिचालिस हजार, चौवालिस हजार, पैचालिस हजार ।